Manana tanjo- tanjona be i zava-kanto aminà fiarahamonina satria zava-kanto mampiala voly, mampi- <hesitation> mampiara aigna olona, mampa- ohatra hoe sisy raha atao igny olona de mamaky boky, fandaniana fotoana koa zany izy sady mampianatra, hakana lesona, maro raha azo am'zava-kanto.